ما أعتقد إنو في فايدة أساسا من إنك تستعمل التركيبة الجينية حق الناس في تطبيق القانون، ما حتجي تتهم زول بي جريمة ولا تسجنه عشان حاجة زي دي، ده زي كأنه إنت تقول لي الزول ده إنت ولد فلان الفلاني الهو كان مجرم خطير فإنت حنجي نختك في السجن طوالي أول ما نشوق في إنك دخلت في أي حاجة. الفكرة دي ما منطقية و ما عندها أساس.